عشان تأخذ صورة حلوة لشخص، أول شي تأكد من أن الإضاءة جيدة، حاول تكون الإضاءة طبيعية أو بإستخدام إضاءة ناعمة عشان الوجه يكون واضح، خلي الشخص واقف أو جالس بشكل مريح، إبعد عنه الخلفيات المزدحمة ركز على عيون الشخص عشان تكون الصورة حية، وأهم شي خلي الشخص يرتاح عشان تطلع الصورة طبيعية وجميلة.